اشرحلك ازاي تحضر الرز هو انا مش متأكده اوي فأنت ابقي راجع ورايا بص احنا بنغسل الرز كويس اوي اوي يعني عشان النشا منه امي بتقولي كدا بعد كدا بنحط الرز تقريبا يستوي فأحنا تقريبا بنسيبه بالميه يعني في حله ونحطه علي النار لحد ما الرز يتشرب الميه وتقريبا بقي بنحط زيت او سمنة ونملح ونعمل حاجات كدا يعني مش عارفاها وبعد كدا بنخرج الرز بيبقي استوي ونفش وكدا وبيبقي طعمه حلو يعني